Ita, ja io ita gravíela, ío ita cha´au, ío ita, ita viná nu. Keíto ita ritíí; ita rosa, ja kasaoy, ío kuaya, ja nehaa yuá ímino chuwa te kin, ío vola kualayo nííto nu tuo te tú kufíí nuu ita, te joao ío ítar ko íta kuíi. Chu, íta sucena, ja kuí, ja kuaya, yuóo ba íta nu sino chubuyo íno ioga ita íyo jiniyo diferente no ita yua kua te no tú yuani ku ja jiniyo.